Amiña mañokana aloha ny maha zava dehibe ny ain'olombeloña da ny fañana fo, fañany fañahy, fa indrindra ny fañanany say. Say izay hiavahañy amiñy voahary hafa izay namboarin'Andriamañitra.